Pi èssiri sinceru, haju a diri ca nun lu sacciu si li gaddini sannu ricanùsciri lu so patruni. Sugnu sicuru, nveci, ca ricanùscinu la persuna ca ci duna di manciari e quannu la vìdinu vannu versu di idda pirchì già sannu ca ci purtau lu manciari. Spissu sta persuna è lu stissu propietariu.